Karazana kafe: kafe vidiagna ame kapoaky zay vao karakaraigna izy, zay vao disagna, zay vao manzary kafe, dia misy koa kafe, efa izy efa vidiana ame sase efa vita to- efa vita disa.